إنى بيكون <hesitation> الجزيرة بروحي؟ ما نبيش- ما نبيش يكون عندي أعداء ونولي هيكي منافسات وصراعات بيني وبين عدوي، ونعيش حياة هيكى فيها أكشن وإثارة منيش الجو هاذاى، نعيش حياة استرخاء في جزيرة بروحى، نعيش حياة هادية هيكى أفضل.